Nga pɛ, hiŋi pɛ kaamba a ŋ basa, hiŋi lɔ kaamba a ŋ basa. A ŋ kɔ fiabɔ fɛjaŋja, me ta kaŋ mande. Me taa. Sabu mu me ta poo, poo bɛ niiɛ wakɔ. or poo bɛ ŋ boɔ dukɔ. Hiŋi lɔ kambá a fɔ, nga, mɛ táa nu, ɛ mɛ laowa mɛ ta sabu lɔŋdɔ a koa. Kɛmu mɛ ta mɛ kpo ka mɛ jɛ. Hiŋi lɔ ŋ kuŋ ta mɛ kpo ka, mɛ fii kandɔlɛŋdɛ ɔɔ me ta mbɛ kpo ka mɔ kpo fiima nua saŋja lɔ ɔɔ kpo kpɛma nua saŋja lɔ. Ŋ kuŋ ta nu mbɛ na kpoe kaa mbɛ jɛɛ. Mbɛ jɛ lɔ mɛ sii niiɛ. Ɛŋ na siie niie, hiŋi lɔ na kpoe ka, kambá la ŋ basa, ŋ tɔŋ mɔ siie wa. Ŋ wa mɛ ko gbi ma, ŋ kuŋ a ma niiɛ. Bɛma na kaŋ mɛ, ɛŋ ta pooe mɛ. Bɛma ŋ ta nu, hiŋi pɛ na jáfeŋ fɛ nu kia, ŋ wa mbɛ jáfeŋ usua nu lɛimu, me a usua. Bɛma ŋ ja ma nu. Kɛ ŋ ja, na sɔ mɛ a usua lɛimu. ŋ ja lɔ, na sɔ mɛ a usua lɛimu. Bɛma ŋ ja, me feŋ kaka ka na jáfeŋ a koa. ɔɔ ŋ wa feŋ mua, me feŋ kaka ka a koa. Ŋ bɛ nu, mɛ ticha feŋ beya. Ŋ bɛ kiina ken mu bɛ kɔ, mɛ jáfeŋ beya keŋ bi a koa. Lɛti mu bɛ maana ŋ ma, mbɛ jáfeŋ beya keŋ bi a koa. Ɛŋ na tiie niiɛ, me jáfeŋ kaka beya feŋ bi nunu a koa. Mɛ jáfeŋ leŋpisi lɔ wa beya. ɔɔ nga, ŋ ta pooe mɛ. Na kamai lɔ niiɛ, ŋ pooe mɛ. Bɛma jáfeŋ bɛ ŋ boɔ niiɛ. Jáfeŋ bɛ ŋ boɔ. Hiŋi lɔ jáfeŋ bɛ ŋ bo, ŋ wa ko gbi a dukɔ, ŋ kuŋ a fɛya. Hiŋi keŋ ba mu, jáfeŋ bɛ nu, ŋ kuŋ keŋ ba sɔa. Hiŋi lɔ keŋ ba sɔe mu, ŋ wa feŋ mu nu gbi a, a bɛ nu, ma kpae mɛ to ta poo. Ŋ kuŋ lɔ toa niiɛ, ŋ wa mɛ na komu ma, mɛ a ma